Karazagna raha mety giagiagna ndraiky misy ry betsa, labiera, jus regny, rhomy, rhomy pira, divay ooo de bonbon anglais, coca, fanta, de misy gold blanche misy booster, rano.